<hesitation> Fomba ampiasanà bitro i tadigniny maventy be igny ndraika: <hesitation> raha ohatra zao izy a m- ahesikesika ananjy ambony akeo igny karaha ohatra izy maharegny raha tonga de miziriziry be si masony a sady mihenjagna be i <hesitation> tadigniny igny miteny raha regniny akeo.